Rehefa zaho andeha hagnano vakansy any Frantsa de agnaty valiziko voalohany ndrindra tsy maintsy lamba lamba maro karazany, misy akao raoby, patalogno, lamba mihaja, lamba maivamaivagna, <noise> tsy maintsy misy miomagna aminà drap zaho sao de tsy tiako lay ampiasaina amin'ny hôtely, miomagna koa zaho aminà boky le vakivakiako an-dragno, de mitondra ordi koa zaho fa sy maiksy hampiasa ordi zaho rehefa tonga agny, de homaniko jiaby.